kaya nikana meon ahawro mango, mango awro jai, me doada haraka, konu nilonasta, nam ko adigo awro man fern dham onan, magurel pedagana walan afo, kaya be onan.